होंडा, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा, टोयोटा, ऑडी, फोर्ड, जगुआर, मर्सिडीज, टाटा मोटर्स, बुगाट्टी, टेस्ला, मारुति सुजुकी, स्कोडा हे काई कार ब्रँडांची नावं।